Yin wi naye titimin laɓa nung, min laɓan nung, minshi daɓa ale laɓa nung, yinshika min tanghe dee, min folle daba nung ti nyimammi daa laɓa nung, minshi daba male laɓa nung kwen nung kaŋ yin wili naye titimi.